Untili uhate ukate ukwahinya kukata ukwakikinga bwana utengenesa ndii, <noise> ukaanda, piukandile kwanza u- tengula utenga amakasi akiutengire amakasi. Kanampyupe uvika mukidisa umusufuria umufe <noise> mukilita kumi, apiuvikire, uvika uwuunga, piuvikire uwuunga, utengule ukoloka namavoko, piuholwike apyahe! apyakukolwike ukolwike utengule ukukanda ukanda ukanda piukandile utola amajinza kandisi. Awa amajinza kama- akamatsebele, ufilingisa pyoufilingise wuvutola wu- tenga ukounga nundekele, <noise> undekele ukwamunanii ukwama! ukwari, ukwari- ukwandesi au undekere imano akamasebele kala piukungile. Utenga uvika musufuria umukivi, apyautengire bi- kunapye! wi- ufungule wetsa amajinza, utaka afu uhate wirye.